Ɔnu úwù ɔ̀gàm. onu úwù ɔ̀yí, ɔnu úwù ìzhi, ɔnu úwù agbáda, ɔnu úwú úwú úwù òdenì, ɔnu úwú ɔ̀gàmù.